زړه د برقي سیګنالونو له لارې ډَبې وهي. کله چې دا سیګنالونه سم کار نه کوي، نو زړه ورو یا نامنظم کار کوي. ضربان تنظیم کونکی یوه کوچنی برقي آله ده چې ډاکتران یې زړه ته نږدې نصبوي. دا آله برقي سیګنالونه ورکوي، تر څو زړه په منظم ډول ډَبې ووهي. یعنې، دا آله د زړه طبیعي ریتم ساتي او که زړه ورو شي، دا مرسته کوي چې سم ضربان ته راشي.